Rí ikhúúnꞌ rí nákhí wajiúúꞌ niju̱mu̱ rí nando̱ꞌ ninda̱ꞌja̱ rí mbáá xa̱bu̱ tsúú nañajunꞌ mbáá xa̱bu̱ tsú méjáánꞌ mba̱ya̱a̱ rí maxtáá jmi̱ꞌ para que rí ma̱gúꞌdiin i̱jioo̱ rá rí xkuaꞌnii niju̱mu̱ꞌ rí ikhúún rá ma̱xtáá méjánꞌ ma̱xtáá ́ero xkuaꞌnii má xtáá rá, nijanúꞌ má mbáá xa̱bu̱ xkuaꞌnii rá rí nañajuii̱n má rá ríꞌkhui̱i̱ neꞌnii̱ má rí́ꞌkhui̱i̱, méjánꞌ má xtáá jmi̱ꞌ ajndo̱o xúgi̱ꞌ ríí antes que rí nákhí wajiúúꞌ xkhuaꞌnii má xtáá ajndo̱o xúgi̱ꞌ méján má xtáá para que rí nda̱a̱ má rigá rí xkuaniiꞌ para ikhúúnꞌ meeꞌ rí wéjánꞌ má xtáá para ikhúúnꞌ.